نحب الرز مع الطبيخة اننا نحب الرز مع الطبيخة نحب لهادي الوجبة اللى نفضلها في اغلب الاوقات اما في الصيف اكيد نفضل الوجبات الخفيفة يعني والمنعشة والباردة زي السلاطة الباردة السلاطة مليحة في الصيف يعني حاجة هيك تمشي مع الصيف هسا هذي الحاجات اللي نحبها